Jadi <hesitation> sapa weanea pilamon negara, pilamon negara kinelangakumea lakrow, sapa reken rekenan kuna ya wean <hesitation> waki eropa, eropa pira ya mungkin <hesitation> dua puluh atau dua puluh lima, rua ngapulu lima wona ya, kira- kira tuana sawaki <hesitation> amerika latin mungkin wawean lima belas, lima belas anu wona ke, lima belas bahkan dua puluh renan, soalnya wean panama, korduras, ekuador, kostarika, <hesitation> mexico, brazil <hesitation> ne tien <hesitation> kemudian <hesitation> panama kan re no tadi, <hesitation> pean kasinan negara- negara yang <hesitation> itu amerika latin, ke koralan no kaen ripe kasinan karibian, karibian ko peramo sen no vaki <hesitation> peramo maren waki <hesitation> negara ni riliana, sapa re nan wo barbades- berbedoz ya berbedoz <hesitation> wi tumea haiti nitun kara <hesitation> karibian ya. Haiti <hesitation> negara ni bob marley ya bob marley nitu sa ri simelok <hesitation> re dan wo pengaliora nuka ke laker te jadi te nitu Ni begasna meaki <hesitation> china pernah mea china, korea, jepang, jepang ri pe' tapi liburan pernah mou <hesitation> thailand, satu mubarea ke asia tenggara singapur, papua nugini. indonesia kan <hesitation> indonesia ripeta kasalakan ka mauki batam, batam baru pertama kali indonesia cuman batam ta mou ki batam, jadi ri ber pernah mea ke se australia ri per pernah mea ke india, <hesitation> afrika, afrika laker tanpanea kumewi tumea wean ekuene gunea kote <hesitation> koteria, nigeria, ang- anggo- anggola, ibu kotan2 luandakie, ke taon waki afrika selatan jadi laker, sapa re ke reken nen gouna weano tawi ya tawi seratus lah menen tuana laker ke, jadi pengalaman perlu penting kase tu seringea katitin, ka kuala se tou <hesitation> apa maksudnya dang sa tanu nyaku kan ya dulu rila sesapaan katu ya, <hesitation> akhirnya tolokaseng kote ya karna memang payangan witu to, jadi kepar ku ya payangku artinya <hesitation> wiya pelaut jadi koreu musti kumaluar laker masiar, jadi ko ma- ko mo pasiar tan ko, pawearan artinya paeyangan to karna mo paeyang jadi mo pasiar ko pawerne kea se jadi nitu kepareku Jadi setiap negara pakelanganku, <hesitation> pernah wakiha itu kan pengalaman <hesitation> wangunkasa ya dan memang nyakua sake sa setiap negara pa pakelanganku pengeanku, memang ku matumpa sator ku ma puatan waki kanada pernah kasi nawaki sapa ya, <hesitation> laker ya tapa tuana kan ki amerika, amerika laker tampa kinelangku me ke waki <hesitation> baru timor peni- peninsa- salf- penins- <hesitation> yak kira- kira tuana, kemudian baru timor, laker ka se karna laker jadi kakurangan no karna gutan waki texas, yusten, misisipi, kemudian tampa <hesitation> laker ya laker tampa kinelanganku mea tou <hesitation> jadi, pengalaman paling <hesitation> kepareku kasa tanawaku kunaiki <hesitation> haiti, haiti tien memang negara toroni tu taong dua ribu sepuluh bencana alam kong gempa kong laker seminate to jadi kimener tumea dan girimneki pusat kotane <hesitation> waki waki ibu kota tapi kimnea waki <hesitation> apa waki <hesitation> nega apa ibu, bukan ibu kota ya ibu kota tou kota kedua terbesar waki waki haitingana ke pihetian jadi kiminantar uwir Waki misisipi amerika ba tonrou sari si melok, alinei kiwaki paiti. Pengalaman tanu itu gewean <hesitation> dua puluh hari wakuwaki waki kiwaki pelabuhan ke peptian nyaku maka lapang blas tu tumumpa, kumela waki tumean mean, par ku kasa. Jadi, kumawea se se tou loki, me sawang nyaku erua, se pawerang kua ko, bir lah, atau apa ya se pang laeng kuloit ya jadi kima tumpah, soalnya termasuk negara darurat to, negara soalnya supermarket kan kasina pejagan <hesitation> senjata to, brand. Sa senjata kwa saba sa makatana brand. Jadi nitu memang <hesitation> makei di entan kuma tumpah kana kampit nitun <hesitation> ke bar ku kasa karna se laker se tu itemtin se polos polos. Polos tan memang harus hati- hati soalnya saya kankei se seatu muo kejagot toh <laughs> kebar ku kasa witumea ku makatan kampetu kuse tou apa kindirimne <hesitation> united nesia atau pbb matanasea tune pala, tune pelitumea ki matoan ku make basecamp, ke mengealangean ko panternea sa kenki meikapal rema foto foto yang kapa, <hesitation> waki kapal pepayanku nitun pengalaman yang memang wangunkasa ya <hesitation> laker- laker pengalaman sama se sultan nu <hesitation> payanku Masengko sengko ti memang laker kasa, laker kasa tan negara paling kepare kumengea, sawaki eropa <hesitation> tampana wangun- wangun ya, <hesitation> apa <hesitation> gedu apa <hesitation> bangunan <hesitation> urei memang katu <hesitation> pila ne gaya gotik aduh sa ki eropa memang laker kasa tuaremang rapih, bersih, kemudian modern, ini modern toh, maksudnya ini tasawa ki afrika ya ke par kote karna <hesitation> se tou la- laker tou itu me se polos polos dan se jujur, netenan ke par kote wi tumea <hesitation> tampane pasti wangun nea wa sapake pante, atau ini plana. Jadi se kekan ke par ku atau wean mengelaan ke kanan ne tou minahasa tan panada atau apa <hesitation> brenebon, brenebon sebenarnya nitu memang bahasa blanda, memang <hesitation> bahasa, bahasa bahasa yang artinya ne tou <hesitation> ke kane tou belanda ta'an wiyani'i <hesitation> beda okisi tan, lakeran masua dan memang to kanea ke wiyani kita memang laker kebeng, laker tawa', sa ne sea se so kase tawa', <hesitation> laker menengalaan, tanu <hesitation> tanu apa, pilanea <hesitation> apa si namanya <hesitation> apa semu <hesitation> keparne tou belanda itu sate, nasi goreng. Netu kepanean, ne masuatan ni ketaran tu kepare, cuman memang nenanam menam beda mo <hesitation> na beda no oki' ne laen no oki,, ka ka memang katu <hesitation> kena laman sumanea to sumane, so ba ato lila' ne tou minahasa one saya kan nelay nganou, saya se lebe ka saya ba pedis, <hesitation> ba pedis kita kan par pedis kasa tan, wan kasena se tou blana se par kasa pedis tanu <hesitation> sambel trasi se par, sambal bajak se par, <hesitation> tuanakan kan kenki kekanen, sawaki wi tumea la ulak kerto kotokocina pilanea. jadi ke kanan indonesia ke ki witumao wean tanu rawon. tan jadi jadi moya <hesitation> tanu mokan instan tuana indomie, nah indomie keparne rasa <hesitation> apa mi instan ya, sebenarnya samila merek <hesitation> ri pasea lebe <hesitation> mi instan itu kepare te mie goreng, nga nitun soto, nitun ke keparne. jadilah ker mengalaan dan memang, <hesitation> apa <hesitation> lila'ata <hesitation> laker gie setou blana se minanaramo lile ne indonesia nasi goreng kan ke par kasa.